Ny karazana fiteny misy misy amin'izao tontolo izao marobe fa ny haiko zany le estimation zany eo amin'ny fito arivo zany ny haiko.